بالنسبه لي نلقي الاحترام اهم برشه من انو نلقي الحب على خاطر انتي باش تحترم عبد سيكو ديجا راك عطيتو مكانه هامه بالنسبه ليه لي هو يعتبرك انك تحبو باغ كونخ كي انتي متحتارموش راك متحبوش دونك <hesitation> الحب هو اصل يجي عن طريق الاحترام اذا مثماش احترام راهو مثماش حب